د لوښو مینځلو ماشینونه هغه ماشینونه دي چې د لوښو مینځلو پروسې اتومات کولو لپاره ډیزاین شوي، چې د لاس مینځلو په پرتله اسانه او ډیری وختونه ډیر اغیزمن میتود چمتو کوي. دوی د لوښو، پخلي لوښو او کڅوړو پاکولو لپاره ګرمې اوبه، صابون، او میخانیکي سیسټم کاروي، په مؤثره توګه د خوړو پاتې شوني او کثافات لرې کوي.